Raha hanina tiako zany, sakafo, karazagna sakafo, karazan-kanina fahafantarako ananjy, de tegna tiako anahy de: sakisaky, sakisaky rano, atoko izy halemy sara de ilagnana coco avekeo, de avela mangasiasiaka sara igny de zegny vao atao siramamy, igny itiavako ananjy.